Nyew, ho hia dɛ berbiara abatow ber no, motow aba. Osiandɛ ͻyɛ abatow no na ͻbͻboa ma yeeyi panyin a obedzi ͻman no n'enyim anaa yebeyi ͻkandzifo bi. Ntsi sɛ abatow ber so na sɛ etwetwe woho dɛ enntow a, na erepɛ akyerɛ dɛ woana nkeyi panyin woana na ombedzi woana n'enyim. Ntsi ͻwͻ dɛ abatow ber biara dur a, obiara tum kͻ na ͻkɛkyerɛ no tum wͻ dza onyim ho.